देखो सा हुकम जात्रा भी मानक वा सभि जण-जण प्रकार का सपना देखबा चावा। सगला सपना पूरा होना संभव कोनी है। एक मीनक रा अगरर सपना पूरा हुआ तो बू बड़या जिन्दगी जी सक्का है। जिस्यांन की आप्रो सपना हुआ कि आप पायलेट वनो पर आप सिपाही बण ग्या।